Cuuɗi taariiji ɗi mi yahi, ɗum cuuɗi taariihi e Haɗeeja e cuuɗi taarihiiji Adamaawa, mi nanii belɗum yahdu, ngam mi yahii, ko mi neeɓaayi mi yi'a sey e nder habaruuji.